<hesitation> Ekisumurizo kuroola ngu kyakingura, oku- okurora kyakingura kofuulu, kiyyina kuuba kiyina amaino agakozerwe gakutaka mworwo orwiigi mwejjo mwejjo koffullo yenyiini. Omunda yegyo koffulo baba bakozzere amaino. Baba bakoozerre ebihuuru amaino gegakwijja kutaha. Kakuba Okwatta ekisumuluzo okakiita murwiigi, amaiino ago negaijja kunywana nagaali agali kulimunda ye- ye koffulo eggyo. Nonyoora nogarra hamukono gwo bulyo. Obwokugara ha mukono go bulliyo no rukingura. Bworaba no gara hamukono gwe mooso, no'ba nokinga.